Yalla gollirghal lanɗan ɗan ketce e lanɗan chondi e ɓurri e nafa ɗan fu lanɗan nan goton non tokki noye ngattirta. <noise> Ta ertini hadde kan <noise> toka katce non to ka chondi din fu a tawan faɗɗan amma e fu ta watti no han wattirgo fu a famata bisantama nafama.